جے توھانوں کسے کھویا ہویا بٹوا مل جاوے، تے تُسی کیہ کر سکدے او۔ قدم چکنے چاہیدے نیں، پہلاں بٹوا کھولو تے اندر دے دستاویز ویکھو۔ شناختی کارڈ، آدھار کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس تے وزٹنگ کارڈ چیک کرو۔ جے کوئی فون نمبر لبھ جاوے تاں فوراً رابطہ کرو تے بٹوا لبھن دی جانکاری دیو۔ جے سیدھی جانکاری نہ لبھے تاں بٹوے وچ ملے پتے تے جا سکدے او۔ سماجی میڈیا تے پوسٹ پا سکدے او تاکہ صحیح بندے دی شناخت کِتی جا سکے۔ جے کوئی وی جانکاری نہ لبھے تاں بٹوا نوں نزدیکی پولیس سٹیشن تے جمع کراؤ تے پولیس نوں ساری جانکاری دیو۔ رسید حاصل کرو تاں جو مالک بٹوا نوں لے سکّن، اس طرح تُسی مانداری تے ذمّہ داری دِکھاؤندے او۔